Ku ñadamo chi oduñagan oneo ko chi'ña na kuio tá da da uga inio ña na cuenta nguan, oni kio va inio ni ni xhó va inio ta nidanina kan xhiniñaxó chí ova inio to na dikuan ta ni ina kua kan xhiniñayo kannáxao ña kini ka chóo kini ka inio tá nixhio ta nungua ni kineo xhí uña'a ni kineo mmm jum.